طبعا <hesitation> شهر <hesitation> سبعة وثمانية وتسعة بيكون الجو فيه مرة حر، شهر اثنا عشر وواحد واثنين بيكون الجو فيها مرة برد، أما بالنسبة للرطوبة بيكون الجو أكثر رطوبة في شهر تجريبا ثمانية وتسعة، وبتكون جافة في شهر ثلاثة وأربعة وخمسة.